breska ríkisstjórnin situr enn á fundi og ræðir Brexit samninginn sem var loks samþykktur af samninganefnd í gær orðrómur er um að tveir ráðherrar ætli að segja af sér

höfundur nýrrar bókar um Kaupþing segir það eina af stóru ósvöruðu spurningunum um hrunið hver tók tíu og hálfa milljón punda í reiðufé út af reikningum félagsins tveimur dögum eftir að Seðlabankinn veitti Kaupþingi neyðarlán fjármálaráðherra hafnar því að öryrkjar hafi setið eftir þegar komi að kjarabótum bætur þeirra hafi hækkað um eitt komma eina milljón á ári frá tvö þúsund og tíu hann segir kaupmátt eldri borgara hafa vaxið mest allra ef þriðji orkupakkinn yrði felldur gæti það sett e e s samninginn

í uppnám sem yrðu stórtíðindi í íslenskri pólitík segir prófessor í stjórnmálafræði mál af þessu tagi hafi aldrei áður verið fellt

fyrir fullorðna njóta vaxandi vinsælda í þeim er ýmist góðgæti snyrtivörur eða jafnvel eitthvað sem kryddar kynlífið

gott kvöld breska ríkisstjórnin hefur setið á fundi frá því klukkan í dag boðað var til fundarins í skyndi til þess að ræða samning við Evrópusambandið um útgöngu Breta margir telja að nú séu

síðustu forvöð að semja um Brexit eftir margra mánaða viðræður komust samninganefndir Breta og e s b loks að samkomulagi í gær forsætisráðherra kallaði svo ráðherrana til sín hvern af öðrum þar sem þeim var kynnt stuttlega innihald samningsins sem þeir fengu þó ekki að hafa með sér heim þá var boðað til ríkisstjórnarfundar klukkan tvö í dag en áður en hélt þangað kom hún við á þinginu í

fyrr voru ræður líflegar jafnvel aðeins of líflegar fyrir forseta þingsins samningurinn er sagður um fimm hundruð blaðsíður og May segir hann það besta í stöðunni ekki eru allir sammála um leiðtogar stjórnarandstöðunnar hafa óskað eftir því að komi aftur á þingið í kvöld og upplýsi þingmenn um stöðu málsins aðstoðarritstjóri breska blaðsins Telegraph sagðist á Twitter hafa heimildir fyrir því að tveir ráðherrar ætli að segja af sér í dag

reiðin meðal Brexit sinna

er athyglisvert að það er eiginlega jafnmikil daginn áður en Kaupþing féll var

tæplega tíu og hálf milljón punda í reiðufé tekin út af reikningi félagsins í Bretlandi félagið hafði sterk tengsl við Kaupþing þetta kemur fram í nýrri bók um bankann nafnið á bókinni vísar til markaðssetningar bankans sáluga sem gekk meðal annars út á að Kaupþing væri sveigjanlegur og klárari en kerfið í bókinni fjallar Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans meðal annars um neyðarlánið fimm hundruð milljónir evra sem Seðlabankinn veitti Kaupþingi sjötta október tvö þúsund og átta stór hluti þess tapaðist hann greinir frá því að í

tvö þúsund og átta hafi verið gengið frá bankastjórnarsamþykkt um viðbrögð Seðlabankans ef bankar lentu í lausafjárvanda þá ætti að skipa starfshóp og fylgja ákveðnu verklagi og skilyrðum fyrir útláni þegar til kastanna kom hálfu ári síðar var þessu ekki fylgt en þetta eru ráðgefandi reglur þetta er ekki lögbrot

fara gegn þeim og kannski verður maður að sýna því smá skilning að það er náttúrulega í aðsendri grein í Fréttablaðinu árið tvö þúsund og fjórtán fullyrti Hreiðar Már Sigurðsson fyrrverandi bankastjóri að enginn innan

hafi hagnast á neyðarláninu Þórður Snær sem hefur fengið aðgang að tugum þúsunda

Kaupþings á Íslandi Kaupþings í Lúxemborg og

Holding mér sýnist að markmiðið sé það sem meðal annars

tilgreint í greinargerð sem þáverandi seðlabankastjóri efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra í desember tvö þúsund og átta að losa bæði bankann í Lúxemborg stóran viðskiptavin Skúla Þorvaldsson sem átti þetta félag

starfsmenn Kaupþings í Lúxemborg sem höfðu keypt skuldabréf á Kaupþing undan fyrirsjáanlegu tapi á þeim skuldabréfum í bókinn segir líka frá því að tveimur dögum eftir neyðarlán Seðlabankans og daginn áður en Kaupþing fór á hausinn hafi verið teknar út tíu komma fjórar milljónir punda í reiðufé

í Bretlandi Þórður Snær bendir á að ekki liggi fyrir hver tók þá peninga út þrátt fyrir að málið hafi farið fyrir dómstóla þetta er kannski ein af þessum stóru ósvöruðu spurningum eftir hrunið greint var frá því á ruv punktur is í dag að forsætisráðherra ætli að fara þess á leit við Seðlabankann að hann leiti eftir svörum frá Kaupþingi um hvernig neyðarláninu var ráðstafað fjármálaráðherra segir að bætur hvers bótaþega hafi hækkað um eitt komma eina milljón á ári frá tvö þúsund og tíu og að kaupmáttur eldri borgara hafi vaxið umfram kaupmátt allra annarra þingmenn sóttu fjármálaráðherra um stöðu öryrkja og eldri borgara í dag önnur umræða um fjárlög næsta árs fer fram á Alþingi á morgun breytingartillögur meirihluta fjárlaganefndar við frumvarpið hafa verið í brennidepli í gær og í dag og á Alþingi í dag var öllum fimm óundirbúnum fyrirspurnum beint til

fjármálaráðherra í upphaflegu fjármálafrumvarpi var gert ráð fyrir fjögurra milljarða framlagi vegna kerfisbreytinga í almannatryggingum til að bæta kjör öryrkja þessi liður lækkar hins

vegar um ellefu hundruð milljónir í tveimur komma níu milljarða vegna þess að innleiðing á nýju mats og framfærslukerfi almannatrygginga taki lengri tíma en áætlað hafi verið í upphafi

öryrkja eða minna framlag en upphaflega var stefnt að ég vil líka velta því upp hvort það sé virkilega þannig að öryrkjar geti virkilega ekki fengið eina einustu kjarabót fyrr en kerfisbreytingar hafa gengið í gegn á næsta ári verða framlögin sjötíu milljarðar það er fyrir háttvirtan þingmann þrjátíu milljarða aukning

hvað þýðir þetta í auknum bótarétti fyrir hvern og einn bótaþega þetta þýðir að bæturnar hafa hækkað fyrir hvern og einn bótaþega um eina komma eina milljón á ári formaður velferðarnefndar var á sömu slóðum þegar hún spurði fjármálaráðherra um sama mál örorkulífeyrisþegar hafa setið á hakanum þegar kemur að kaupmáttaraukningu og kjarabótum nú virðist ráðherra af fyrri svörum sínum hér áðan ekki vera sammála því að

öryrkjar lifa margir í fátækt og fjármálaráðherra var ekki sammála þessari fullyrðingu og vitnaði í

varaformaður Viðreisnar var einnig á sömu slóðum og sagði efnahagslegar forsendur

fjárlaga og fjármálaáætlunar vera brostnar viðbrögðin nú séu klassísk að skera niður í velferðarkerfi og opinberum framkvæmdum þegar að herði

það þýðir ekki að koma hér upp með einhvern misskilinn forsendubrest og þvaðra um eitthvað annað

orkupakkinn yrði felldur því það gæti sett e e s samninginn í uppnám þetta segir prófessor í stjórnmálafræði hann segir orkupakkann og stöðuna á vinnumarkaði erfiðustu málin fram undan fyrir ríkisstjórnina ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur var mynduð í nóvember í fyrra eftir alþingiskosningar í lok október hún tók við völdum þrítugasta nóvember og því nálgast ársafmælið staða ríkisstjórnarinnar hefur þótt nokkuð góð þótt hún hafi tapað fylgi í könnunum og njóti ekki stuðnings meirihluta þjóðarinnar samkvæmt þeim það hefur hins vegar verið reyndin hjá öllum ríkisstjórnum frá hruni en hvaða mál eiga eftir að reynast ríkisstjórninni erfið á næstunni staðan á vinnumarkaðnum þar sem blikur eru á lofti og fróðlegt að sjá hvernig úr spilast en síðan vekur líka athygli að þriðji orkupakkinn virðist njóta eða

hafa eða vera andstaða við hann innan allra stjórnarflokkanna og við vitum auðvitað ekki hver verður niðurstaðan í þinginu hins vegar segir Ólafur að þriðji orkupakkinn sé studdur af mörgum í stjórnarandstöðunni og þess vegna verði

þróun þess máls afar athyglisverð kannski gætum við fengið þarna niðurstöðu þar sem og það væru nokkur væru nokkur tíðindi í íslenskri pólitík

ef að þriðji orkupakkinn yrði felldur þá væru það auðvitað stórtíðindi vegna þess að það gæti sett e e s samninginn í uppnám og mál af þessu tagi hefur aldrei verið fellt á Íslandi áður Ólafur segir að þetta mál valdi ríkisstjórninni óþægindum en enn sé ekki hægt að segja hversu erfitt það muni reynast Ólafur segir

stjórnarandstöðuflokkana fimm vera málefnalegri en oft áður og segir fullkomlega eðlilegt að þeir flokkar séu ekki samstíga í öllum málum í rauninni getur maður greint í stjórnarandstöðunni tvær blokkir Miðflokkurinn og Flokkur fólksins eru samskipa í mörgum málum en aftur á móti Samfylkingin Píratar og Viðreisn samskipa í mörgum málum líka telur að það hafi verið brot á reglum e e s samningsins að gefa sjávarútvegsráðherra heimild til að veita

bráðabirgðaleyfi samtökin hafa kvartað til ESA vegna málsins fyrir rúmum mánuði samþykkti Alþingi frumvarp sjávarútvegsráðherra sem veitir honum heimild til að veita rekstrarleyfi í fiskeldi til bráðabirgða tilefnið var að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála felldi úr gildi rekstrar og starfsleyfi Fjarðarlax og Arctic

Sea til laxeldis í sjókvíum á Vestfjörðum auk þess að vísa frá beiðni fyrirtækjanna um frestun réttaráhrifa landvernd kvartaði í morgun til ESA eftirlitsstofnunar EFTA vegna þessarar lagabreytingar samtökin telja lögin og málsmeðferðina brot á reglum e e s samningsins og brot á Árósasamningnum sem fjallar um réttláta málsmeðferð í umhverfismálum varðandi lögin sjálf þá er ekki gert ráð fyrir

að almenningur eða samtök hafi nokkra

möguleika á því að koma að ákvörðun um bráðabirgðaleyfi sem er klárt brot á Árósasamningnum lögin gera heldur ekki ráð fyrir því að það sé hægt að kæra þó þau geti gilt í tuttugu mánuði síðan þótti okkur málsmeðferðin vera mjög á einu kvöldi algjörlega án umræðu þar sem umhverfisverndarsamtök höfðu engan möguleika á að koma að

ákvörðun þá telja samtökin að með lagasetningunni sé vegið að úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála auður segir að fjölmargir umhverfisverndarsinnar séu hissa á því að Vinstri græn hafi ekki beitt sér gegn lagasetningunni enda hafi flokkurinn haft mjög mikið með það að gera að Árósasamningurinn var fullgiltur þannig að þetta hleypir mjög illu blóði í marga

rödd á Alþingi því segir Auður að umhverfissinnar hafi rætt um að stofna nýtt umhverfissinnað stjórnmálaafl það eru einhverjar þreifingar í gangi en ég veit ekki hvort það verður eitthvað úr því þreifingar þá um að stofna nýjan

stjórnmálaflokk já eða setja gífurlega mikinn þrýsting á hina flokkana um að þeir verði að taka umhverfismálin mjög alvarlega núna lögregla hefur til rannsóknar tólf mál tengd stórfelldum á netinu dæmi eru um allt að áttatíu milljónum króna hafi verið stolið í málunum hafa

brotist inn í tölvukerfi fyrirtækja og jafnvel inn í tölvupóstsamskipti milli viðskiptafélaga og þóst vera sá sem tekur við greiðslunni gefin er fyrirmæli um að greiða eigi inn á annan bankareikning en vanalega flest varða þau svona einhverjar milljónir sem snúa að en við erum með tilvik mál allt upp í tæplega áttatíu milljónir brotum sem þessum hefur fjölgað og hærri upphæðum er stolið mikilvægt er að tilkynna málin strax því lögregla hefur skamman tíma til að grípa inn í frá nokkrum klukkutímum og

upp í sólarhring við erum reyndar með tilvik þar sem þetta hefur tekist hjá okkur að stoppa greiðslur og koma í veg fyrir að þær séu inntar af hendi en því miður í flestum tilvikum er það ekki lögregla hvetur fyrirtæki til að vera á varðbergi setja upp öflugar netvarnir og veita því sérstaka athygli ef skyndilega á að greiða inn á annan bankareikning en vanalega eigandi fyrirtækisins

punktur is varð fyrir því

hakkaði sig inn í samskipti hans við sölumann fyrirtækis í Bandaríkjunum í þessu samtali vorum við búin að senda tuttugu og níu tölvupósta

pósti fimmtán eða sextán þá kemur hann bara yfir og tekur stjórn yfir tölvuna hann bjó til netfang sem var líkt netfangi

sendi voru áframhald af samskiptum Kristjáns við sölumanninn hann var að panta nokkuð magn af heitum pottum og þegar kom að því að greiða var honum sagt að leggja inn á annan bankareikning en áður millifærslan var upp á tæpa sextíu þúsund dollara sem samsvarar um sjö en þá hverfa bara peningarnir eftir nokkra daga fór sölumaðurinn að reka á eftir greiðslu og þá fyrst áttaði Kristján sig á því að hann hafði ekki millifært á reikning fyrirtækisins hann á ekki von á að endurheimta féð það er bara ekki séns ég fór til lögreglunnar og hann var nú bara mjög

tala við mig um að að gefa mér nein ráð nema að þeir ætluðu að skoða þetta brestir

í ríkisstjórnarsamstarfinu í Ísrael varnarmálaráðherrann sagði af sér í dag en það gæti leitt til þess að boðað verði til kosninga en áætlað var ráðherrann tilkynnti þetta um hádegisbil í dag afsögn hans tekur gildi á föstudag og Benjamin Netanyahu tekur tímabundið við embættinu afsögn

er formaður flokksins Ísrael heimaland okkar og flokkurinn ætlar ekki styðja ríkisstjórnina áfram þá hafa stjórnarflokkarnir nauman meirihluta á ísraelska þinginu eða sextíu og eitt sæti af hundrað og tuttugu vill að boðað verði til kosninga en þær eru ekki á dagskrá fyrr en fimmta nóvember á næsta ári Netanyahu hefur sætt gagnrýni í heimalandinu síðustu daga stjórnmálaskýrendur telja að afsögn

á þessum tímapunkti bendi til þess að ætli í hart við forsætisráðherrann

kaupa dálítinn glaðning fyrir aðventuna og sala á

fyrir fullorðna hefur aukist hægt er að fá dagatöl fyrir maga andlit og innilegar samverustundir elskenda það eru ekki bara börnin sem hlakka til jólanna heldur líka við fullorðna fólkið og þá er ótrúlega gaman að eiga eitt svona er með litlum

það eru nokkur ár síðan við byrjuðum á þessu úrvalið er alltaf að aukast ár frá ári þetta er mjög vinsælt það er alltaf að bætast í

fyrir konur og karla svo erum við með

einhver nostalgía rifja upp gömlu dagatölin sem krakkar voru með kemur fólk sjálft og kaupir dagatal fyrir sig eða er það að kaupa sína aðrir hafa minni áhuga á því að kýla vömbina eða lakka á sér neglurnar og þeir leggja leið sína í litla verslun í Kópavogi þar sem fást já heldur betur eins og þessa dagana þetta eru

fyrir fullorðna gríðarlega vinsælt en við erum búin að selja þessi dagatöl

síðustu fimm árin og það er alltaf aukning milli ára innihald dagatalsins er allt frá því að vera smokkar

þetta sé ótrúlega blandað þetta eru bæði konur og karlar á öllum aldri þetta er

krydda aðeins upp á kynlífið sitt hvessir á landinu þegar líður á nóttina og verður allhvasst fram eftir morgundeginum með töluverðri úrkomu um landið austanvert

verið gefnar út fyrir norðausturhorn landsins og á Suðausturlandi hefur verið varað við töluverðu hvassviðri um tíma í fyrramálið Theodór Freyr

fer yfir spár og viðvaranir að loknum íþróttafréttum

Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir meiðslalisti landsliðsins lengdist enn frekar í dag Júlían j k Jóhannsson segir að draumur hans hafi ræst þegar hann tvíbætti heimsmetið í réttstöðulyftu á laugardag og sænska

stal senunni með ræðu sinni á uppskeruhátíð sænska

höfundur nýrrar bókar um Kaupþing segir það eina af stóru ósvöruðu spurningunum um hrunið hver tók tíu og hálfa milljón punda í reiðufé út af reikningum félagsins

tveimur dögum eftir að Seðlabankinn veitti Kaupþingi neyðarlán fjármálaráðherra hafnar því að öryrkjar hafi setið eftir þegar þegar komi að kjarabótum bætur þeirra hafi hækkað um eitt komma eina milljón á ári frá tvö þúsund og tíu hann segir kaupmátt eldri borgara hafa vaxið mest allra ef þriðji orkupakkinn yrði felldur gæti það sett e s samninginn í uppnám sem yrðu stórtíðindi í íslenskri pólitík segir prófessor í stjórnmálafræði mál af

tagi hafi aldrei áður verið fellt jóladagatöl fyrir fullorðna njóta vaxandi vinsælda í þeim er ýmist góðgæti snyrtivörur eða jafnvel eitthvað sem kryddar kynlífið